Kereta nai dae dale ndia ana lao'k nai dae dale ana bisa fua hatoli ana bisa la'ok pake mina ana bisa ho'i hatoli neme selik lo selik na ndia mamanan ka'da nai dae dale jadi ana hapu ka'da nai dae dale.